Gny kolotsaina chinois koa de somary hafa kely nohon'ny gn'an'i Etazonia fa mitovitovy avao amy Japon avao koa. Ereo mana kolotsaina tia miarahaba olo, mana kolotsaina mi- manao festival regny, ohatsy manao festival de dragons regny ohatsy ataondreo aby. Gny sinoa koa mana kolotsaina tia mihina karaza sakafo maro isankarazany, agnisan'izay ohatsy gn'amboa.